Ira kalau me kamau kataru daging ra ira, kamatoran ka sira lalu kawadar bua ola ra tarus kawei nadekar le kaka waluk, ngarak sa waluk tetap natahan ulat sa. Tarus ikan na ira kasira si le kawadar boa ola ra waluk kawei nai ikan na sisira ra le katanak nai mancia, wida kafinkatu lau ambon box sa